Oyeapo vaera pizza jaeko jokope oyeporu jaeko arina, jaeko ajo polvo ndie, oregano fresco, erbusto jei supe va jokogui opaete iru va reta oyeporu vi ipuere vaera oyeapo jaeko pizza kua jokua teta pegua no